आलू तैं ढंग करी तैं धोय तैं तै म तै थैं कुकर म डाली तैं थोडा जन पानी डाली तैं कुकर तैं गैस म चडायी द्या और गैस म चडायी तैं फिर तै थें द्वी तीन सीटी क बाद उतारी तैं गैस बटिन तुम तै छीली सकद।